var nýverið frumsýnt í Borgarleikhúsinu í leikstjórn Grétu Kristínar Ómarsdóttur hingað er kominn Karl Ágúst sem ætlar að rýna í verkið með okkur vertu velkominn takk þetta er stórt og mikið verk og var frumsýnt með hvelli í síðustu viku fjallar um

aðalpersónuna Rolf Bæng sem við fylgjumst með svona frá vöggu til grafar geturu sagt okkur aðeins frá

já þetta er tiltölulega einfaldur söguþráður þetta er sjálfsævisaga þessa einstaklings Rolf sögð frá hans sjónarhorni og við kynnumst honum örlítið fyrir fæðingu reyndar til að byrja með og megnið af sögunni á sér stað þegar hann er í kringum sex ára gamall og þetta eru svona helstu

hans uppeldi þetta gerist í samtímanum

mörg af stærstu viðfangsefnum samtímans ef svo má segja þetta virðist vera rammpólitískt verk samt með gamansömum undirtón en þarna er fengist við pólitík okkar og svona vísað hingað og þangað í samtímann heldur betur þetta er rammpólitískt verk og það er alveg skýrt bara frá upphafi þessi týpa Rolf er tiltölulega skýr það má segja að þetta sé svona samansafn af öllum og öfga hægrisinnuðum pólitíkusum síðustu ára svona soðin niður í eitt Peterson og hans talandi og allt hans fas bendir til þessarar tortryggni sem er endalaust verið að sá sá í popúlisma hann snýr út úr öllu sem sagt er

alltaf að draga okkur áhorfendur inn í söguna vill hafa okkur með sér í liði ávarpar okkur beint og já hann er þessi popúlisti sem er útum allt þessa dagana einmitt og með hlutverk Rolf fer Björn Thors svo leika þarna Brynhildur Guðjónsdóttir Hjörtur Jóhann Jónsson foreldra Rolf Halldór Gylfason Katrín Halldóra Sigurðardóttir og Davíð Þór

hvernig fannst þér leikhópurinn standa sig mér fannst þessi leikhópur bara fínn stóðu sig bara mjög vel að því leyti að þau fóru

í verkinu þetta er svona

leikstíll þau ávarpa áhorfendur beint þau eru ekki beint að fara á dýptinni í sálarlíf persónanna meira að sýna okkur ímyndir eða klisjur af persónunum

þau gerðu það bara virkilega vel þau eru öll í sama verki og

hoppa á milli sena þessi leikstíll þessi leikstíll passar líka rosalega vel við þessa nálgun sem er á verkinu það er að

ævisaga Rolf hann er að segja söguna hann keyrir hana áfram hann stýrir atburðarásinni hann ræður um hvað er verið að tala hann ákveður að stökkva úr einni senu yfir í aðra og hann getur líka leyft sér að setja spurningarmerki við hlutverkin sem er verið að leika hann leikur sér með það að afhjúpa Katrínu Halldóru sem Katrínu Halldóru þar sem hún er að reyna að leika fæðingarlækni og sáir þar með þessu

þú ert bara að leika fæðingarlækni sem endurspeglar rosalega vel þessa pólitísku sögn verksins að sama skapi gerir hann það sama við

er að reyna að standa á sínum prinsippum og þá fer hann bara að tala um hlutverk hans í Ríkharði þrjú þar sem hann er ofbeldisfullur fasisti og settur þá spurningarmerki við þetta samband hvenær hann er að ljúga og hvenær ekki sem er bara virkilega vel gert einmitt það er mikill leikur í þessu og mikið hlegið svo sem áhorfendur tóku bakföll af hlátri þarna í nokkur skipti en það er líka mikill broddur og vísanir í jafnvel íslenskan raunveruleika hvernig fannst þér leikstjórnin og ákvarðanir um staðfærslu inn í okkar samtímamenningu eitthvað sem er að gerast alls staðar þessi uppgangur popúlisma og þessi

allra helstu stofnanna samfélagsins og Ísland er ekkert undanskilið frá því hinsvegar er verkið áberandi þýskt

það sprettur upp úr þýskum raunveruleika og það tengist kannski meira inn á þetta sem er að gerast í Evrópu akkúrat núna það er stanslaust

sjötíu ára frið og þessi sjötíu ára friður sem er búinn að ríkja í Evrópu hann er hættulegri í Evrópu heldur en hér við þekkjum ekki stríð við höfum aldrei farið í stríð hins vegar þekkja Evrópubúar Þjóðverjar Frakkar og svo framvegis sínum á sálinni og þessi sjötíu ára friður hefur mikli meiri merkingu hjá þeim heldur en hjá okkur við þekkjum þetta bara sem tákn þannig ég get ímyndað mér að broddur sýningarinnar sé töluvert meiri í Þýskalandi þar sem sögnin er hættulegri það er verið að

það er verið að

hinn frjálslynda vestræna heim og í rauninni segja að það sé sá heimur sem

þar sem þessi popúlismi þessi uppgangur hægri öfga hefur fengið að grassera og við sem sitjum í leikhúsinu hluti af þessu frjálslynda opna víðsýna samfélagi þannig að það er verið að pota beint í sárið

okkur úti í sal það er verið að tala um okkur en að sama skapi finnst mér eins og það vanti örlítið hættuna hér heima þetta

það er ádeila í þessu en ádeilan nær aldrei að verða

hættuleg fyrir okkur úti í sal eins og hún er hættuleg kannski þar sem ástandið er töluvert verra heldur en hér einmitt fínasta samantekt og lokaorð kærar þakkir fyrir þetta Karl Ágúst og við minnum á að gagnrýni hans má

finna í fullri lengd á vefnum okkur